يا أخوي أتركني نقعمز مع نفسي شوي سقيمة ساعة ولا ساعتين عشان انت عارف المدير طالب مننا هذه الشوغل ضروري ولو ما خلصنا هذا الشغل بمعهد راح يرقع علينا الضرر كثير، وانت ما ترضى لتخيك الدرر، الأن عندي حق ولا ما عندي حق يا أخوي، وبعد ما نقد العمل راح نقعمز معاك ونغرف كل شي.